सोमार हो सप्तकाचो पैलो दिस आणी एक सुरवात सुद्धा। ध्येय ठरवपाचो आणी मुखर येवजण करपाचो हो दिस। ह्या दिसा नव्या गजली खातीर शक्यताay भरल्ली अस्तां।